نغوحلو عالبيت ، ادق الباب - اذا طلعلك هو خير على خير، اذا ما طلعلك هو قلم صيحولي فلان، من يطلع قلو امشي معاي عالسيارة - تاخذو معاك عالمطعم تنزلو اكلي حلوي ، وتقلو يابا حقك علي وأنا كلش اعتذر من عندك وأنا آسف ومايكون خاطرك إلا طيب